קודם ווייס איך נישט וואס צו טון און וואו צו גיין, איך דריי מיך אהער און אהין און ביז איך טרעף מענטשן, איך זע וואו יעדער זעט אויס אינטערעסאנט, גארנישט זעט נישט אויס וואו היינטיגע צייטן. און איך פרעג איינעם וו- וועלכע צייט ס׳איז, און ווען איך זע אז איך בין אין א פלאץ פון טויזנט יאר צוריק גיי איך שנעל צו טרעפן אלע מענטשן פון יענע צייט וואס איך וויל געוואלט טרעפן,